हमरा ठौरतिरत भारत त नजिक पडुन्छ, तसो हुन्ज्या नेपालका लै भारतका लै खास सहर ये प्रकारका छन्ः काठमांडौ, पोखरा, ललितपुर, भैरहवा, धरान, वुटवल, जनकपुर, चितवन, सुनसरी, नेपालगञ्ज, धनगडी, महेन्द्रनगर, भक्तपुर, पाटन, दार्चुला, वैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, तसोइ गरुन्ज्या भारत नजिक पडिग्यापाछा हमरा घर नजिक पड्या भारतका सहर ये प्रकारका छन्ः झुलाघाट, पीथौरागढ, बनवासा, टनकपुर, खटिमा, चम्पावत ।